<hesitation> nafaa jannde kaa hono muuɗun walaa. A yiyaayi minen finaa tawaa amen yimɓe mbii, jannde ɗun woni jambere feƴƴirde majjere. Ndeen non ɓii aadama so jannde walaa yirwere walaa. Jannde kaa yo huunde hasindinaande sanne sanne. Nafaa muuɗun, huunde fof ana hasinndinii e jannde e anndal e faamrude.